انا شايفه فعلا أن احنا لو كل واحد ليه حق يختار البلد الي عايش فيها كان زمان كل واحد واحد حابب حياته ومش عايز ومش عنده طموح أنه يسافر بلد تانيه لا هو عايش في البلد الي هو حاببها وهو الي مختار المكان والبيئه وهو الي عاش ف حاسه ان المواضيع دي هتبقي حلوه اوي